La revolüsiun franseiza përché al e cuandi la pupulasiun franseiza al a amasà la regin-a e al a pià ël puter ën man, cuindi cuandi la pupulasiun al e ità pi ëmpurtanta del re